बीयर कई प्रकार की होती हैं जैसे आलो और लागर, हायब्रिड, पेलाले स्टाउट वेट बीयर, परे अमेरिकन लागर। जैसे मुख्य आलो और लागर ए बीयर के दो मुख्य प्रकार होत हैं। ई गरम और तापमान पर गन्वित की जात हैं। हायब्रिड ए बीयर के रूप बहुत प्रकार मा वर्गीक्रथा। पेल यल्लो ए दुनिया मा सबसे लोकप्रिय बीयर होत हैं।